Sio sekariaku seka umur ku kapa wawa umur ku toyo karena nyaku yai makelang kelang dout tana saia mang ung sulawesi utara yaai sio ruma imanua pinangeang ku karna mungkin se kariaku wia manua dei dua nyaku wayang kinelangan ku mangena langowang, tompaso, kawangkoang leilem sonder kiawa tomohon tondano kiawa akat manaeng apa rerer kombi jadi sa wia utara angian yaai likupang daerah pesisir pantai selatan yai tawi mo sampari non ku saia mang minasa utara yai jadi aku sio rumai manse ma mia miai faisbuk ei selaman manca minaan mia rika mia mia leknang odo tale leo leo seman ko o leo leo seman jadi aku nitu sio rumai seka umur ku sema tau to kante saca ngelekong faisbuk pawelak e tele kuramang ko leo leo semanko jadi o leo leo seman yo kura mo o tele nyaku wiai natal okan aku mamuri neile kan kan mena manua sa nyaku mawuri nitu mo sako sio karia sio rumai ma kela kelang wia manua Mela ko akat memang bena akat menang bena nai sio rumai. rumompr wena ngaku sio rumai se kalungku. makeret, manan teling mana bumfalt ne sekitar mega mol nai sior nae sakalo menang titi wungen kena waeman kumen kena oda si sanya kudai ma kela kelang wo si o karia mungkin naku de kena lain tou wo wia organisasi apalagi menyala ngom pilkada yai oda sio rumai semate wanya nunyaku yaai ma ronda ma wia manua ma nyaku ma ngekman tan sior mai kala kiera sema eku rako leleos man akat pe itu waktu neku nenguali akelit buna sio rumai se karia tu tan sio ma rumai se minate seketare sainganku kera sa ya daerah tonsea yaai minhasa utara yaai anton panian marhum si rinte na menyo moali mu lura mona rapra gami dua wi tun sprenter lapa ratus satu kilo stenga ma kakatan sada incian nyaku. sada incian nyaku tas koran iyai wo spulu dua poke puduan kuca pekeduan na mangaku wo seplali ampa ratus si anggota dewan pa yosep denga. Yap lari ampa ratus tan kami makaloan tantu wo si mulder pelari spulu kilo mnamenang ya tua mo kepala mo kapa wo lapang cak wite wo ca saca me tou tou kampe wo hamsah pelari nasional hamsa al hamsa na moali mo pemain bola kaki ka tan ali ca me tou tou kambe tan sior mai waya si kumenang nyaku bitung wenang saku ma nyonge alo nenes ketawa nera ruma nyaku nu nyaku waktum pelariku nine moali mo pelatih wo pelari wo pemimpin wiang kecamatan kauditan ketare tare minaingi anger maku minaingi an sulawesi utara nyakus ketae miningkat dengan kariana mena gedung koni nu nyakun tempo ti nan lari belantig tiga tiga kilo bitung menado sei juara satu se pimpinanku nyakus ketua nyaku ni bestat mana bitung akat mena mangurer jadi nti mili nti mili mpiala ti bertepatan mini ni mentri ahmir mahmut wia menam jadi nitu pengalam ku sa wia ma tei tei yai sior mai sior seku tagali duaku sior seku menal nyaku dai maculi tamaus ai ma cirita kurang.